Ane nih punya temen temen dekat yak dibilangnya walau buat yang sekarang sekarang ini ya cuman ada satu sih gitu kan dekatnya itu ponakan namanye reza iya dah, ya man ya gimana orangnya dibilangnya ya bukan kita ngomongin ya bukan gitu kan bukan sifatnye cakep mah dia mah sudah luar biasa dah dia bilang banyak positifnya tim atu lagi tuh ada yang tua ini yang muda nih yang muda yang teman kita ini ponakan kita umur umur masih muda sih masih baru enem belas setengah kalau enggak salah sama dia ya teman teman kita ini ada lagi namanya bule bule gitu kan teman main gue gitu cuman umurnya udah tua banget ya udah hampir enem puluh lapan apa enem puluh sembilan gitu kan, udah tiga hari lagi udah mau nyemplung ke tanah dia, iya bukan bisa ini cuma dia sayang banget kita juga kita sama dia kan pada kita main tuh ya ampe begadang ampe ini reza ma bule dah iya gitu ya cuma ya kita kalau udah berdebat sama dia ya kalah mulu dah iya padahal mah kita tuaan namanya emang kalau udah ini ilmu mah ketinggian itu bocah itu yang namanya reja, buset deh kita namanya umur doang tua, pengalamannya kagak ada, kalau dia pengalaman ke mana juga dia yah kita mah dia bilang kayak kemarin kita cerita ke sini, dia lebih tahu ampun dah tu bocah memang, kita ke mana mana juga sama dia ngantar gitu lah ini kalau yang atu lagi yang tua ya bukannya kita. Inih gitu mendeket juga kita sama dia gitu ya cuman kalau kalau lapar masak indomie ngomong juga ya kagak akhirnya tiba tiba ya tu indomie hilang dua gitu kan kan enak kalau kita makan ma indomie gitu kalau kita ngomongin bareng bareng masak indomie mah enak pisan kalau makan bareng gitu ni reja juga kan temen kita juga kadang nawarin kalau ditawarnya mana pernah mau nggak pernah mau itu teman kita atuh yang namanya bule ya cuma kalau kita lagi meleng katanya lagi ngapain ini lagi masak indomie buset deh dia lagi ngelebok bae indomie ngomong kayak, itu teman kita yang atunye iya gitu ya cuma ya gimana balik lagi kita ya kalau buat ke situ kita tetap berkawan kita ya itu teman baik kita dua itu ya namanya ya.